الشغلتين ما كلش عندي ولع بيهم بس نقول المكتبة افضل لان مكتبه معلوماته وشغلاته واموره كثيغ افضل يعني اطيق استفاد منه بكثيغ امور كثيغ معلومات كثيغ تفاصيل بحياتي اما الرسم يعني شي فني عمل فني ما كلش غاح يفيدني بحياتي العملي